E climatiseur zany da karazana masinina zany izy io, fa arakaraka gne raha ilagny anazy e fomba fiasany, raha ohatra zao mafana gn'andro ka tianao <hesitation> manaranara zany gn'andragno ao da afaky man- magnome manaranara gn'andragno ao izy fa raha ohatra ka manaranara gn'andragno gnao ka tianao hafanafana da afaky magnome gn'hafanagny gn'andragno ao izy, izay zany e fomba fiasagne climatiseur.